ùsùng nè édù ami nssèkè mma ikámá ntèm ùlosi ndiá ádè úlosi ètèm ányè kè álán ágwò ifráñá fráñ, ágwò ifráñá fráñ ánùñ ádè émà èjèd ányè imá ilóñ kè ékò èbèn ányè étèm é tim mkpò ẽlóñ kẽ ékò ádè, ẽ má tim mkpò è lǒñ ná áfúd, áká kó ékpèkè onions ésin, ẽsin i baat, é ión abu úlim mkpò ntèdè, ĩdèhè nkó ẽfrá fráñ, utó ùlosi ádè kè ámi nnèkè maa and ánèkè, ùtó ùlosi ádè, mèkèmè idiá ùsen iba ányè indọrọke but ábá ùsùng nèkèmi ikámá ètèm ùlosi ányè dè mkpèdiá ákáñ kèd áyòhò ákáñ iba ami nyèmmè idià ábà, nták á áfráfráñ ádè ámi nékéké nsé maa ákpósóñ áfráfráñ ádè, ágwò itèm ányè kè ùsùng ala ámi mághá ádè ágwò itém ányè ágwò ifráná fráñ énúñ étim mkpò é ntèdè ándè mmékémé idiá mkpò ntè ùsén iba <hesitation> ch!ikóñ ĩntòpò, mmèkèmè idiá nyòhò ùsen iba ányè indòròke, mmè kèmè diá nyóhó ùsen iba <noise> mkpò mfén inèmèkè idiá ákán ányè so mmènèkè ágwò itèm ùlosi ádè k'ùsùng né élù é tèmè ányè ágwò ifráñá frán.